بالنسبا ليا نحب نكون فنان مشهور, على خاطر الفن عنده تأثير كبير عالناس, سوا كان رسم, ولا موسيقى, ولا تمثيل, الفنان ينجم يعبر عن مشاعر الناس ويخليهم يعيشوا برشا تجارب جديدا مالخدما اللي يقدمها, ويعطيهالهم, أنا لو كنت فنان مشهور, تنجم تمس قلوب الناس, وتخلي فيهم أثر يدوم برشا, وما يتنساش, وما يتمحاش مالتاريخ.